Madar yidi kumadar dara nzai daranjai dara nzai ma sotutu waima kufayince juna apir ah ah mwadiya mwada kitiyi muatitijya ah shikenan kwani atiga pwi tine ma nda ndini di dzi singwa apir ngwa yara kuldzi gura kuloziya a daku toh apir mapir aka chirkur tiglzaya kadzi si mdadi ya aka nzirkur wai yini yadiya barawai ka oldi digal digal ni kadzisi ah dzine wai <hesitation> iya ndini ar diye dzi daku dzi daku ya toh shikenan gadzi si madzi si dza hapir mama yabara kwar nhe ni diya biya kile ah ah ga bara kwana tiga kil ya toh shikenan kwa yidi tine ya a dziyide toh shiken toh lika shiri nam tigata shiri aga si kandi halagir vir ram tin sunan a muarakwa mazirni mapiradi dzir tiza bara kwani wal du tsu asi kira wai amamapir dirku dzagi madzisi ga hanar apir ndah ndah ndah kayidar sir yar tiyarada ya ahaniya iya toh shikenan madzi mur madzi siyakiri baname aka dinar hyel dara soyaya dara soyaya ma dar dza kitidzi nzir aure kulini tida raya tigir kuda kitizini Yimir preh ga vi alari dufe gatalari kuci karir ni dole ngeh ga ya su kurai go yanar tim adiwai kudi ndzai apa falirnrabani ani tigra ndzi sida aka ndeh ama gi ndai ngi ekwa sai ngi halago apiri wane kiti ani saahani ai adi dakuwai tigi wula pri ndini aka salirni dara nzi aka salir ni sida toh gimualanda ngi nzi talaku kosai ni sivi ti dza ka dufe ni ahani ga mbizi hanar apir mire tara pwi tineh gi liba mua kai kaya amaga ga dufe hanini mi pwitinehra adiyahani wai adida wai diya ma sunan a domcini tine halimana ga mbizi yutini mapir dzaka dzurkur kura silaka akwa dufari da halageh apir ah ah nda-nda ani siman tara faru akaye, ahaniya a kawa datsi nditsuwa dzakti kira wai muandzir mua lapiya shikenan giraanzirgir tapya kalau girsi yar dzirgir konir farko ah ah halirgvi tara adiyateir dako anti zirnda ata nuwal mapir girandzi da wasu tigir yaima adiya ya sinam da wai daku adai salaka muala kadar dzidar lafiya nyar dar ma ka dzi nzi duku ama salaka muala nyar dar adidukuwai hehehe asina mpaazina arpeh mpah toh akira ya wadza tigirya ma adiya ya ampani wai. Dakur adai nya gir duku komair gir duku shawarar gir duku vir pirgi duku shawarar gir duku kowani saka ko sir tigi yaigira pwi masalawai ama gi ndai gi la kwa a'a sal kwani siya dzine nda-nda-nda site ndi ni ada yalai aa <hesitation> ndzir neh taga tsuwai mwut muai wal na apani alang neh apani menene nkwankwa dzigi pwi vi kai haa, sal kisi mitiyalagen rai tigi si nda-nda-nda sitiga halai toh nda siti ya halaga gadiya halai wai <hesitation> ai gambisi haniyapir wane ani sitiga hanai ama yini gaskiya sar suwatu duge wai ai ma makra hanai mua yafacini kirmua aka geh ama mi tugo muar pwi iya yare tor mapir ginam mama nam da ga ha pirarpe ma sun pwi tine taga siyarvainar ha kura ma sirgir aka salar nheh agir kurar sirgir ama kwa siya dzi nheh gheh ngizi nkwa arpeh ngi ngnizi kwa ai kwanda ata suwa ai ko zir nam tidarayama adiya da siman dawa <hesitation> adiya du sinam dawai dama nzir aure ni sai gunam dara mbwai dufu mai nzir sai kulta ai tigira bacini kildsi Har tigra sun kitigi ma girta mbwai dufu wai gire dintaci wai ndilaka kawa dareci bara ka kildiciwai akuya kurnir sambarji kowai <hesitation> sambarkur kowai ahani madarsini harkadar susuwati kmadarma adi kildzi wawai adi surmiye wai toh ini paidar ma adiwaai apir mapir kildzi nam dani ndini yidi tinheh ghi yidi tirya makildzi namda tundaga budurwa tumur tsun kwa aka zirsau antu ma dzugveizirmue adiyapir tuma kidijiwai tun tigira bara bara dzi antigabara ndzukti nzir griamagi kuta kinji ai sar adi du kuwa ama mapri gir kitiji sotu tigir kitiji ma nyagir duku toh hargra dinta ma nyagir dukwu anti dzir sal akamuala kam gaskiya sai ma waima ya hakuri kiye adiya da wai adiyapa wazar kulini kaka kawar kulini <hesitation> kwayarma kabaw salarma kabaw to mimi tigatu ya <hesitation> ma kwarnheh si apir ah-ah nda siti yar ya aka galna ah-ah adiyahaniwai muari madzi hatltatine agasi ama ma dzita kil ta tine wai dzir nheh tagata ndinha ai dzasi fuce tigira ndirgiri

Nda ani yakwa vi ahani nnakilih na nda sir yarna ba sal atasi kawai gi titi kwalmgi nari to kwanda ko dzi sawahala ma ginam mama ni ma gi dzo havtini atawa adi layiniwae adna apir gi bincike kwarnheh ni ti dzi luka kib sal nda tin nyadar duku dora mpwi matsalawai ama gheh kdzi nkwa alasal nkwar ma adiya yidi salar wai gheh dza kdzi kilda tini alan ta akiraya tigira nzzai doteu gingae hidi tira yiyidae tanae ani ndzi nam daku amazir ndar da yidi wae nkwar da ta yidi wae tige-tige yidi latur nkeh alari toh adiya ya wai nziraye adiya ya side wae adiya ya sida wai amamapir dar yide kuma dirni darambizi ndzir dar ndara mbizirirdare mima adiwae ana nkwa tayidi wai zir sal ta yidi wai gir murar gir kiti dzi wahala mpwi tigiri aha nkwani adiyaka hankal wai aha zir ar. to ini girmi ana hani kadza nkwar nheh ndir ni aivi wai kudzi kudzi ngi nzir ni ai <hesitation> akarame tugah kifi nkwar nheh aga la ndi kuar bincike kuro go ha wane ka gi ni gi ndir ndi madi kaghini gi nkwar ndimadi aha yi ya? Yi zir dini yini yi zir dini to gi bikwar dini zirnifa dzi zi kaza ahani to mimi mitiga bara ah ah mwala tiya bara muala tiga baraah dzir kur nheh ti gi yidae ah dzirkur na to shikenan azirde mapir gi yidi dzirku aga guba mapir dniku g wai taga tsuwae si tagi tsuwai si yarae bara agi suwatu alayar nkwa wai to shikenan iya yasi to ma pir adi dzir kur wai ma dzi tsuwo see wae amamapir dza bara aka dzirkur dzasi amamapir bara nam kura datar wae dzi tsuwae si wai to shine abunkenan shine zaman mace dana miji